Aotra dia dimy a, dia folo, dia dimy amin'ny folo, dia roapolo, dia dimy amby roapolo, dia telopolo, dimy amby telopolo, efapolo, dimy amby efapolo, dimampolo, dimy amby dimampolo, enimpolo, dimy amby enimpolo, fitopoloa, dimy amby fitopolo, valopolo, dimy amby valopolo, sivifolo a, dimy amby sivifolo, dia zato.